<hesitation> yu minn zak itsëꞌ xkuꞌn nak yu minn gwiy minn nle tipta nle per tibaga gwiyma lëꞌ minn knu nlasc̲h̲ola c̲h̲ak, guꞌn c̲h̲eꞌn c̲h̲ak or lëꞌ minn biꞌltsa bekwaꞌn dzak tika lëꞌ stsëꞌ stsëꞌ xkuꞌn nak biꞌltsa naku mas en minndoꞌ yu or yu minndoꞌ nledoꞌc̲h̲a c̲h̲ak tikga xwiyma lëꞌ minndoꞌ nlasc̲h̲ola c̲h̲ak, es porke yu algo ke yu vida chen minndoꞌga, por eso or ki par naꞌ c̲h̲ak sdzëꞌ personalidad chen tib minn y xnusa gieꞌnnumu.